Indonesi kaŋum ana wulla satuje, wulare mun e ɓubol mun awaman wide ana foti. Ɗee non nokkuuje kaa fu, so ngoonga neɗɗo yottaaki. Ɗun kaa, ko nanata hen e ko yiyata hen.